Onré ndakaite nina ngua ndanjinete nanduu ndaka tucha'a jun otendute ko'te. nanduu tuya'a despues kunda avate pintura dakete ndakate, nikuu nindakate pintura nikuu kan tundee ina kandude nada kanda manchar iin rapido, undade ye'e ndakete ye'e unda ndakanrate brocha ndakararte rodillo onren ndakaite yende kaiya.